Bon, maleesi jooni: salaati en, liɗɗi en, e coffe cahaaɗe en. Ɗun e hono mun neɗɗo waawi sifaade banngal ndefuuji maɓɓe. <hesitation> taweede mi daway yaade ton fu, ayyo ɗun wana huunde yaafunde e sifa.